آیا پوهېږئ چې عقاب خپلې تېزې پنجې یا منګولې څنګه کاروي؟ منګولې د هغه د ښکار کولو وسله ده. عقاب په ډېر سرعت سره د هوا له لارې په ښکار پسې ښکته راځي او د خپلو تېزو منګلو په مرسته ښکار نیسي. منګلوې یې دومره تېزې دي چې ښکار ته هیڅ موقع نه ورکوي چې وتښتي. عقاب یوازې د ښکار کولو لپاره منګلوې نه کاروي، بلکې د خپلو ځالو د جوړولو او د خپلو بچیانو د ساتنې لپاره هم کار ترې اخلي.